mu mu mu wiɲan se mɛ se mu wiɲan se mɛ se mu wiɲan se mɛ se abe wa yi bɛ wo bun wa wiɲan mi ji wa wure mi ji a vɛ ho mu'ɛn a vɛ dɛ ɓa cɛrobiya wa wiɲan wa wure mi ci mu besosi donk ɓa yi so ɓa a mana ho lo ho lo yi a boɓasi yɔrɔ doso awe tannira ɓa nucoza mɛ se mu ɲan ɓɛ'a be'uwe abe ni deɓwenu ɲan dama ɓa ɓa cɛrobiya ɓa nucoza bena tomu wiɲan se mɛ se mu wiɲan se